أكيد طبعا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فأنسب حاجه ان انت تنام بدري وتصحي بدري انما النوم متأخر دا بيبوظ الدنيا خالص، فهتحس بالنشاط لما تبقي قايم بدري كدا، طبعا دي بتبقي صعب ان احنا نعملها مع الشغل والكلام دا بس دي انسب حاجه، دي لكل واحد يتمني يعمله لو سألت اي حد.